Ɗereji ɓe do hauta dum daga ledde toɓe soppi ledde mai ɓeyorna dum toɓe yorni dum ɓe ɓewara ɓe laɓa dum ɓe gasa du wara wallinadum ɓe ha inji fere injimaaju doɓo ɓe hauta ɓe kemikalji fere yornan dum lorta tappa dum har dereji vurta.